Akoña yola ésunsum éloob, étafut. Akoña naan uñumé éwogoolkung bunja jicaménoor éhé éni mérégéén nucaméén caméén bu niyang aw béloob sin ho, uloob sin ho injo ufaak inja arégi éhé; lét ñé éhé ñé nupurul nandiin mé aw ékook wala ucé fook ulako miin uñéér téér kankaan muŋaray bun niyang nang miin ha; nang bugul gurubo jiñoow mé té bu. Éjiko sin burooŋ bola baan acaméén mé bérooŋ siin aw sin burooŋ bola baan acaméén mé burooŋ sin bugato sindohi, marok akoña gucé inja gubantéén bantéén nan joomé bujahoor éni ajool to sundo békaan jak bajut wa nuñumé do gakori, wanusaan ho békaan jak; baré ñé éni carément aw uparé béŋanlool bun niyang nakumasé éganli sicé saan umiré aw fanyi mat umi so. Baré akoña éjikohool ésunsuum émiir, akoña hara yang waaf wanunujuhé ukaan; uséét buyégét kaan aan haan umiré hacaménut gurégoom nirégi, nucaméén guraŋi; guraŋi bugo goomé gutiyoree gubugéhi; araŋi gutihool, araŋi guninool.